Aloa de coxi ghe n'ò ben çinque, e no î veddo mai mai mai. Doî pe parte de moæ, che da figgeu me ghe veddeivo, ma cian cianin se semmo persci, e trei pe parte de poæ, che un, l'ò visto doe vòtte inta vitta, e i atri doî uña l'é chinz'anni che no â veddo, l'atro un anno.